Oo. komikoomanto nŋa doo fo jaŋ ne, <hesitation> miŋ i keta naa ti walla ňankataŋo, ňankataŋo i ye a faji suwati i si tyoo ke noo jee. tiya kere ňankataŋo, walla netetuu ňankataŋo, walla kanja ňankataŋo. parisiko wolu le ka diiyaa nte ye ňiŋ kanma la boŋ tuloo buka tara kinoo miŋ bala wo le ka, a tuloo siiyaandi kinoo to.